أنصحه يجرب الكتب الصوتية، يقدر يسمعها وهو في السيارة أو أثناء ممارسة الرياضة. بعد، يقدر يخصص وقت قصير يومياً للقراءة، حتى لو كان عشر دقايق قبل النوم. ويقدر يحمل كتب إلكترونية على هاتفه ويقرأها في الأوقات الفارغة مثل الانتظار في الطابور.